<noise> Gny desera hoe nentim-paharaza hitako an-dafy any zao mba tiàko andraman’olo atiky zao, ohatra hoe amin’ny i- amin’ny zareo bakan’ny Erôpa regny, ohatsy hoe regny tarte regny. Tarte ohatry hoe tarte aux pommes na tarte citron. De tiàko andraman’olo koa zao regny flan regny na yaourt a, na gâteau.